Ny kolotsaina any Etazonia an, dia kolotsaina mandala ny fahalalahana tanteraka. Izany hoe, na fahalalahana ara-tsaina io an, na fahalalahana ara- ara-panehoan-kevitra, izany hoe ny demokrasia izany. Dia tena loloavin-dry zareo an-tampon'ny loha izy io. Amin'izay fahalalahana izay ihany koa an, dia malalaka ny fampiasàna basy any Etazonia. Ny fananana basy moa izany. Izay no tena mampiavaka an-dry zareo reo raha mihoatra amin'ny firenen-kafa eto an-tany.